بحب المكلمات الهاتفيه اكتر-لانها بتعرفك علي الشخص الي قدامك اكتر-بتب-قي عارف النبرات اذا كان هو فرحان-مدايق-تبقي فاهم-قصد الكلام اكتر-الرسايل بتبقي كتير مبهمه-مبتبقاش فاهم الي قصداك عايز ايه او قصدو ايه